हां..ब्वोलदन छिन कि प्वथला ज्वो व्हंदन सि एक दूसरा दगड़ि बात करदन छिन। किले कि तूंमा एक विशेष तिरो ज्वो व्हंद वॉयस बॉक्स, जेसे आवाज निकलदि। वॉय बॉक्स व्हंद यूं प्वथलूं मूं। ज्वो यूंते क्या करद, आपस मां संपर्क कनौ ते कई तिरा संकेत द्योंदन यो दूसरा ते प्वथला हमेशा बे। अर ज्वो भी बड़ा बड़ा पक्षीविद छिन, तून यूं संकेतों ते समझण मां सफलता भि हासिल कर्यीं चि।